Nkip nki'pspa'kät o minpa'k äj nkopajkojmä e tzujtzupä tzujtzupäää j känhotyäk o känhkuy nämpä nämpa nämpa äjtzi, oo oo este nän nämyajpa e kasiya'ojmä je tzujtzupä kolor, tzujtzupä känhkuy, je ijtyaj sone tzujtzuta'mpä tiyä, owi' tzujtzu', tzujtzu' je nyaka'ojmä, tzujtzu jojmä, ti'yäk pe'tzymu'k tzujtzu', so'k tzujtzu', e ti'yäk tambien este tzujtzu' e ijtyajke' no'sytzyat, no'sytzyat tzujtzuta'mpä kyenhyajpapä'istä ijtyajtyajke'u, e ijtu ijtu ti'yäk este tzu'ni tzujtzupä, ijtu ti'yäk okonyak, okonyak tzujtzu', e ij ijtyaj este atya'p atya'p ij ijtya' juuu wempe tipyä atya'p ijtyaju, y ijtyaju ta'näta'p, ta'nä ijtyajke' tzujtzuta'mpä', y katä katä jejtzye tumtumäpä nä'yäpya e sone titya'p ijtyajuppä ijtyaj ijtya este sone sone ti'yäk je tza'mojmä, ta'nojmä, e istyaj sone sone tiyäta'p, kuy ijtyajke este tzujtzupä tzujtzupä' nyaka, tzujtzupä 'yay, ijtu este kajwelkuy, ijtyaj tzäpäta'p tambienh Je pasonhtzäpä, a apit pasonhtzäpä, e ijtya este nakpasok tzujtzuta'mpä, apitpasok tzujtzupä, ti'yäk mani' ijtyajke tzujtzuta'mpä, je koya' tzujtzupä, ti'yäk este ijtyaj ijtyaj sone sone titya'p muspatä muspapäptä je nä'yäyä, muspapäptä ntzamä, mujspapäptä nkenä, muspapäptä ajkeny ajkenyaj äjtyä une', sone titya'p ijtyajupä tzujtzuta'mpä ij ijtyajke'e tzutz ta'nä, tzutz ta'nä nä' na'käsi ijtyajke'u, ijtyajke' este j je tza'ta'p ee jejtzye je usyak usyanh tzujtzuta'mpä, pero nyipujtäpyapä ti'yäk este je je mu'k, jenä' tzujtzu' tzujtzu' tzujtzu wyinkäsi, jejtzye jetzye nämpa äjtzi que ijtyaj sone sone titya'p tzujtzuta'mpä, je tzäpáta'p je 'yatya'p tzujtzu tzujtzuta'mpä, por ejemplo cilantro tzujtzu', je rabano 'yay tzujtzu', koya' 'yay tzujtzu, je ti'yäk je je cepulya' 'ya tiyä 'yay tzujtzutike, e ijtu sone sone tiyä muspatä muspaptä ntzamä, muspaptä este ee ntzajmayä nyäyi e muspaptä ispäkä que sunyi sunyi tzujtzuta'p y tzujtzu tzujtzupä'i este sunyitä sunyitä nkenpa por ejem je jejtzye je tza'mojmä tza'mojmä je tza' tzämätäk sunyi tzujtzupä' Sunyi kenpa, sunyi sunyi sunyi sunyi kenpa, a este e sunyitä sunyitä este anhjampä äjtyä wit it katä itpa jejtzye jejtzye ijtyajumä je tzä'mätäk sunyi tzujtzupä.